मोद्तु अमर् घर्व है सबतो बनुव है अरो बहुते फोलेरि बनै फोलेरि केनगे बनै। फोलेतु जितिय धरक् अनिले अनबिस्वद् केतु गेलि बोलगे गेल अबिस्वद् केतु रख्तुविरि बहुत् केमिकल् बनै। केतु देसि महि बनै अरो देसि मोद्तु हैसे अमि कि करु सवल्तु लोय हो अनि बजर् बर अनिलो अनि बोले। सवल्तु बोइल् कोइ। भोलगे सवलत् दिबर् कने एत बकर् पै ए बकर् तो बजर् बर तिन्गि बोलगे। ए बकर् तो ननोन् धरनर् हाक् दिये हाक् तुवि। दिये ए बकर् तो बनै ए बकर् तो सवलत् जित खिजले खिजर् अबिस्वद् उपर् बकर् तो खने दिये खने दिये। एत कि करे बसनत् भरये थिये भरये थिये त जुइ दिये जुइ दिये। खिवर कि उल खिजब खिजर् अबिस्वद् तर् परये अलब् अलब् कुरि। भ्हबे दि अलब् अलब् पे अतु गलपल् परिब अरो हे मोद्तु जितिय खब मन्वर् बहुत् मथद् लगे जितिय अलब् खले मन्वर् निस लगे। अरो एत असे जबुन तिनि दिन् सवल् तो खिजै थोइ दिले थोइ दि। अबिस्वद् सैरिन दिन धुनिअ क अनिब्व अनिब्वले तद् पानि मलप्। मैदिब्व दिये फुले तद् खुदै खुदै खुदै खुदै बसनत् तद् उल बो उल अबिस्वद् खेतु। खले खेतु खुअ तो मिथ होइ। करो हे मोद्तु जिति बेसि मनुक् एतक् नो करे अरो निस न लगे। खेतु खब कर्ते होइ फुअद् होइ अरो ए इतु खब कर्ते। अलमन् बिहग् तो होइ जने निस लगे थे करने मन्वर् बेसि भग् खेतु मोद् बेसि न खै खेतु हि बेसि खै। मोद्तु धरनर् खरत् बोन्व होइ।